تخلط فرينه والسكر و <hesitation> خميرة ال- الحلويات وبعديكا تزيد عليهم العظم والزيت والحليب، و- وتحطهم الكل في ال- الطبق متاع الفور وتحطو في الفور، ماتقويش عليه النار برشا تحطو على نار هاديه وتخليه مدة دريج ونص درجين على الأكثر، من غير ما تحل الباب، بعديكا دخل فيه سكينه تشوفها إذا كانت طابت ولا لأ.